Art wngkha dophani borokrokni bisingo belai kheno nangkukmani samung tangwi tongmungno mwthangwi tei swlaimung tubuwi. Abo kok salainani wngwi samung tangwi tongo borokrokno uansukmung rwnani koktwma sanani tei kok bai sanani phatarni khápang no phunuknani. Art bo gothokui thangma din rokgu funuk go tei tongmungno phunukgo tongmungrokno mwthangwi tei nangkukmani samungrokno swiwi tongo. Dopha o art snammungno kha bachaoui khlaio uansukmungno swngwi rwkha tei sakni kokno phunukna bagwi lama rwkha. Tei somajni swlaimung no swnamwi mano rigmung rwchapmung mangpili tei swimung ni bisingtwi nangkukmani kokrokno twiwi bujthummung tubuwi abo lukuni jagarokno kotor khlaio. Dophani borokrokni mungno swnamnai tei juda juda backgroundni borokrokno kwtha rwnai. Paithago art langmano kwrak khlaio tei uansuknai phunuknai tei kwrwngwi tongnai dophano swnamnani chubachu khlaio.